I really dinna want to say social media, because I think social media is great in heaps of ways. It’s good for, eh, seeing fitt’s going on in the world, finding oot aboot places that you- you wouldnae normally ken aboot, eh hearing different voices fae across the world and stuff, and just for keeping up with your pals and stuff like that. But, I div think that the whole, eh, influencer culture that’s grown up roond aboot social media is just a bittie wearisome. Eh the last few years fann I’ve been on holiday, ken oot in different cities in Europe and in America, eh whenever you’re in ony big tourist spot it’s just- it’s so cringe fann you see the amount of folk that are like posing in like really unnatural poses for their social media feeds. And it’s all just about generating content, so you see folk doing, eh, you know, different silly dances oot in public so they can post it to their TikTok account and that kind of stuff. Which you know each to their own I suppose, they’re- they’re haeing fun, but eh I’m no sure if it’s aieways fun. It looks like it’s a bit of an effort. It looks like hard work to be honest with you. Eh we were in the sooth of France last year, and we saw this eh wifey and her husband, and she was a’ glam and made up in a fancy frock, and we were at this bonnie tourist site- [inc] a site of scenic beauty, and eh she was absolutely raging, she was fuming because folk wouldnae move awa fae the site farr she wanted to take her photo, because it was busy, it was the height of summer, there was heaps of folk there to see the views, but she seemed to think that because she needed to tak a photo for Instagram that abody else should just clear off and- and- and clear the way. And she was ranting and raving and swearing, and she wasnae happy, and she was raging at her husband. And eventually the husband cleared a’ the other tourists oot of the way, eh and she was- she was so- she was such a beautiful wifey, but she was so ugly with rage, because she was so angry at the situation that it wasnae just a' aboot her, and it wasnae just aboot her getting her photo taken in the way that she wanted to. Eh, but then in a second, as soon as the camera switched on, she threw her hair back and it was a’ aboot the pose, and a’ of the beautiful and ideal and fairytale-like , and I just thought “Oh how fake is that eh? How fake is that?” And then once they’d finished taking the picture it was- she wasnae happy with the picture and she was raging at her husband ‘cause it wasnae the kind of picture that she wanted him to tak, so they had to do it again. And I just thought “Oh what hard work”. Must be a hard- a hard way to live your life, just for likes on social media.

I’m not sure if there’s like one genre of art that I like. I think I like a’ different kinds of stuff. Eh I really like, I’m- I’m quite a big fan of the mair sort of surrealist stuff. Eh stuff like René Magritte. Eh, I’ve got a copy of- got like a canvas of one of his pictures, it’s eh the- the- what’s it called? Golconda, I think it’s ca’d? Farr it’s got all the mannies that are fa’ing fae the sky. Eh, that’s a pretty- pretty cool painting, I’ve got a- yeah, I’ve got a copy of that in my hoose. Eh, fitt else do I like? Let me think. I quite like- ah I really- I really like the work of eh L.S. Lowry. I think his stuff is brilliant. I think it’s such a good representation of like just industrial, working class, eh life fae a certain period. I think it’s just really, really eh evocative. I was staying in Manchester for a conference no long ago, and I went to the Lowry museum in Salford, and it was just so interesting to learn about his life. He lived- he lived such a like humble life and eh I watched a film recently about him and his mam and it was a toxic relationship that he had with his mam and it’s just- it’s such a shame when you get artists that were no really valued much in their own lifetimes, but they’ve eh achieved great success since. You just wish, a bit like with Vincent Van Gough- you just wish that they could ging back and- and see eh- not they ging back- ging- ging forward- you wish they could ging forward and see how eh loved and how revered they are, eh because then they would really get the appreciation that they deserved in their own lifetimes. So, I really like Lowry’s art. Eh fitt else? There’s nothing else that’s really jumping oot at me in terms of like single artists. I like, fann- fann I’m doon in London I like to ging roond the National Gallery and hae a look at the- the eh- a’ the different paintings. I like the historical ones farr you know especially- you know- what’s the one with eh Lady Jane Grey? That’s- that’s a brilliant painting, where it’s just eh- you can see a' the emotions playing out on abody’s faces. It’s a- it’s a really great painting. Eh yeah, but apart fae that, there’s nothing that really jumps oot at me.

On my next day off I’m going to the fitba’, ‘cause I am a big Aberdeen fan and I get season tickets. Eh so I’ll be going to the fitba’ in Aberdeen with my dad and with my brother, and yeah hopefully that’ll be a fine day oot. It’s also coinciding with Mother’s Day. So, it’s Mother’s Day this weekend, eh that’s on the Sunday, but we’re going to the fitba’ on the Saturday, so I think we’re going to do Mother’s Day on the Saturday instead, because my brother’s got his mother-in-law’s hoose to ging to on- on Sunday. So, that’s the plan, my next day off we will go to the fitba’, and then at night we will maybe hae a Chinese or an Indian carry-oot and that’ll be a Mother’s Day treat for my mam. Eh, so yeah that’s my ideal day oot, fitba’ plus family plus food. That sounds like a- a winning combination to me.

So, I grew up in a place ca’d Inverurie in the North-East of Scotland. Eh, it was sort of a medium sized toon fann I was growing up. It was big enough- big enough to be a toon, definitely no a village. Eh and aye, we had the- we had the run of the place. Fa- fann I was a kid we used to be out on our bikes, and we used to eh- the only rule was fae my mam was that we had to be back by the time that the streetlights came on, as long as we were back by then we were fine. So, we’d be off on our bikes, up to the park, eh there used to be [inc] up the back of the toon that we used to ging to, we’d ging doon to the river. And we were always telt, “never ging in the river”, so of course, we did, being kids. Eh, so yeah, it was- it was a good place to grow up and a lot of freedom and it’s also a good-sized toon ‘cause it’s got plenty of shops, and it’s got plenty of restaurants, and plenty of stuff to do, eh and we had a big school, it wasn’t like a [inc] little country school where abody kens each other. Eh there’s a good- a good-sized school. Since I was wee, eh, Inverurie has grown, like it’s I don’t know, probably tripled in size or something. It keeps getting bigger and bigger and bigger. Every year, they’re building new hooses, and it just seems to be a bittie oot of control. So, I would say that Inverurie nooadays isnae really the toon that I grew up in. Eh, it’s still got its core there, it’s still got the heart of the toon, but it’s definitely a much much bigger place, and there’s much mair folk in there that are no originally from Inverurie, folk that have moved there fae other parts of Aberdeenshire, because it’s become a bit of a- a bit of a commuter toon. So it doesnae maybe have the same, eh, character that it used to, but it’s got mair shops noo, which is a good thing, it’s got some bigger shops, eh. But yeah, it was a good- it was a good place to grow up, I dinna think I would’ve liked to grow up in a big city like Aberdeen. I think, eh growing up in the toon was better, and even though I bide in the countryside noo, I dinna trhink I would’ve liked to have bed in the countryside as a kid, ‘cause you’d have been so reliant on your mum and dad to tak you onywhere, whereas biding in a toon, you could get oot, get on your bike, do what you liked, eh and there was plenty of- plenty of mischief to get up to.

So, I recently bought a slow cooker and became a bittie obsessed with it, which I think maks me a bittie boring and probably, definitely approaching middle-aged. Eh but aye, it’s a great wee thing for- for making fine food. I aieways had a problem in the past with with meat and you- you would cook meat, and it would be tough and eh sort of no easy to chew. Whereas if you do stuff in the slow cooker, you just stick it on in the morning, leave it cooking for hours and hours and then you come to it at night and it’s a’ fine, and the meat’s tender and it tastes good. Eh, so aye it’s quite an easy way to- an easy way to cook, and there’s less washing up at the end because you’ve just got the one big pot to stick in the sink. Eh probably my favourite thing to mak in the slow cooker is I- I do a good slow cooker beef stew. Eh so I mak it with chunks of beef and a- and carrots and ingens and mushrooms sometimes. Eh and then I pour in a whole can of Guinness, and it gives it a really really fine taste. Eh and then so usually when we hae that stew, we hae it with tatties- mashed tatties. And then if we’re feeling like treating oursels, I’ll maybe roll oot a wee square of puff pastry and stick that in the- in the oven and then stick that on the top of it, to mak it into a- into a steak pie. So, that’s probably ain of my maist successful recipies. I’m no much of a cook, I dinna really-I’m no that good at cooking. Eh I’m getting better, I’m getting better as I get older. And eh yeah, the slow cooker has definitely been a- a good addition. Eh, we’ve- we’ve got an air fryer. A lot of folk are awfu’ obsessed with air fryers just noo. We have got an air fryer and yeah, it’s- it’s good for some things. Eh but eh, yeah, my- my slow cooker’s definitely my favourite thing at the moment.

I think probably the maist expensive thing I’ve ever bought is my current car. Eh I’ve aieways been running about in pretty old bangers. Eh I’ve never really been able to afford a new car. Eh although this ain wasnae brand-new, it was a couple of year old but it’s the newest car I’ve ever had. And I’d- I’d aieways had older cars afore and I was just getting fed up with athing going wrong with them and haeing to get them fixed, and them failing their MOTs and stuff. So, once I got myself into a good paying, full-time, permanent job, I was- ain of the first things I did was by myself a slightly better car. It’s a bit of a scunner though, it’s- ken buying a car it just feels like, on the one hand, aye you get a nice new car and that- that feels good, but on the other hand it just feels a bittie like you’re just pouring money down the drain ‘cause you ken that the second it leaves the forecourt it’s- it’s lost some of its value and it’s no worth as much as it was just even a couple of days afore, so that’s a bittie tricky. But probably that would be the maist expensive thing.

Oh probably a travel journalist or some sort of hotel reviewer so that I could ging a’ over the world and see different places and get paid to do it, and get paid to bide in fancy hotels, that would be- that would be the dream. Eh I aieways watched documentaries like, ken like Jane McDonald goes cruising. I always think aw magic, imagine that being your job, and imagine getting paid to just ging to fancy- fancy hotels and see different places. It must just be- it must be amazing. I suppose it’s probably no as amazing as it looks on screen, there’s probably lots of eh hinging aboot filming stuff, eh waiting aboot in airports with delayed flights and cancelled flights and athing. It’s probably no quite as glamorous as it seems on screen, but aye I think that would be a- a pretty decent way to- to mak a living, if you could just get paid for seeing the world. Eh because in maist folk’s jobs you dinna get paid for going onywhere. If you div get paid to ging awa somewhere, it’s to ging to a conference or to ging somewhere and ken work in that place. Whereas if you were just getting paid to go and see the sights and review the hotels and see how good the food was, eh I think that would be a pretty- a pretty cushy number. Eh apart from that I cannae really think of ony other jobs that I would aspire to. Ehh fann I was younger I aieways said I wanted to be a journalist. And I kind of know why I send that, because I think that noo- well, I always thought I wanted to be a journalist and then I had a pal fa’s- somebody in their family had a really bad accident and fann they got hame from the hospital, there was a journalist waiting on their doorstep to try and get some gossip for a story that they were writing. And I just thought aw no, I wouldnae- I wouldnae fancy that, that doesnae- that’s probably- if you’re going to be a journalist, you’ve probably got to start at the bottom and that’s the kind of jobs you’ve got to do for a start. And I just- nah, it didnae- didnae really appeal to me, so that’s what put me off that-that line of work. So aye, in terms of aspirational job, some sort of travel blogger, travel journalist, that would be- that would be the dream.

So I play in a pipe band and probably the best night oot I’ve ever had was eh- I’m no even sure if you could ca’ it a night oot ‘cause it went a’ the way through the- through to morning. Eh was, we went up to Shetland to play at the Up Helly Aa fire festival, ken farr a’ the Vikings eh parade and then the- they’ve got a’ their fire and then they set fire to the galley ship. Eh but folk- fitt- eh- if folk are looking up stuff up aboot Up Helly Aa, or if they’re watching it on the TV, fitt they see is the fire festival bittie of it, but fitt actually follows it is fitt they ca’ the halls, and the halls are different halls that are spread oot across Lerwick. And you- you buy tickets for a hall, so we were in the toon hall which was one of the biggest halls. We’ve been to it twice, once we were in the toon hall and the other time we were in a sports centre somewhere. And eh fitt happens is, it’s just an a' night party, it’s amazing. And there’s heaps of- eh so, there’s heaps of wifies fae the community that run the- the food. So, there’s food, there’s hot food a’ through the night, there’s like hame bakes, traybakes, scones, Bannocks a’ that kind of stuff. Eh, and then there’s I cannae mind you bring- do you bring your own drink? I think- I think you div, I think you bring your own drink. So, it goes on until like eight- seven, eight o’clock in the morning. And then every half-an-hour, a different visiting squad fae the Up Helly Aa festival comes and visits the hall and they do like a dance, or do some sort of like comedy skit, or they sing a song, and it’s like entertainment. And then in-between the entertainment there’s eh dancing, so- like set dances, like Scottish country dancing and also just like general music being played as well. So, aye that was- that was some party. Eh so it went on fae the end of the parade that we were piping at as well and then went a’ the way through to the next morning and then it took a- took a good few days to recover fae.

I think my favourite subject was probably history. I quite liked learning about a’ the different eh time periods. We went a’ the way back and spoke aboot like neolithic Scotland and I mind eh, learning aboot Skara Brae and then finally being able to go there fann I was old enough when I was- was an adult. It was pretty- pretty cool. Eh and we did- we did quite a bit of Scottish history, learning aboot as I say way back in neolithic times, but also looking at the mair recent history of Scotland. Looking at stuff like, eh- I mind speaking about like toon planning and a’ the new toons in Scotland. So taking it right up to date, eh, so I really enjoyed that and then we also did a lot of world history as well. Maistly, eh, the world history that we covered was maistly modern history, and a lot of it was to do with like the second world war. Eh we did a lot aboot the civil rights movement in America, that kind of thing. I dinna ever really mind doing- ken you always see it in quiz shows and athing, stuff aboot like the Napoleonic Wars and eh War of the Roses, a’ the more sort of English centred history I suppose. I dinna really mind ever doing much of that, eh I mind learning aboot stuff like the wars of independence and William Wallace and Robert the Bruce and a’ that kind of stuff, the Scottish stuff, but I dinna ever really mind touching on stuff much fae English history or stuff like the Tudors or onything like that. We didnae really cover that in my school, there was much mair a focus on- on Scottish history, which I suppose is- is right and proper- it’s good in a way. Eh so it was mair Scottish history than world history, and mair modern history eh related to conflict and so on. So, that was probably my favourite subject. I had a great history teacher, he was absolutely fantastic and I mind he- he used to say “history is everything”, eh I think he was probably- he was probably right enough with that, because eh if you look at the state of the world nooadays I think if folk would look back at history and try and understand the way that things have happened afore, we might no mak the same mistakes again and again and again and again. So, I think history probably is athing. We should be paying mair attention to it.

I think my favourite book is probably eh Sunset Song by Lewis Grassic Gibbon, which is a bit of a clichéd answer probably for somebody fae the North-East of Scotland, but it’s also been consistently voted I think, Scotland’s favourite novel of the twentieth century so it’s a pretty- a pretty famous book. Eh it’s a book about a quine ca’d Chris, fa bides on a farm in the North-East of Scotland, and it’s a’ aboot the- the struggle between eh feeling connected to the land but also wanting to pursue an education. So this is set- set back in sort of just before the First World War, eh fann there wasnae much opportunities for young quines, eh and there were sort of expectations that you would bide at hame and be a wife and be a mam, and Chris has bigger ambitions for hersel. Eh so it’s partly aboot that, and then also the First World War arrives and it’s a’ aboot eh the men that are sent awa to war and how it changes them and how it eh- how the war impacts on this sma community, even though it’s far awa fae farr the war’s actually being fought. Eh aye, and it’s just, it’s just a really really special novel in terms of the- the language that’s used, it’s- it’s written in such a- a different way to maist novels the- the language is so, almost musical in the way that it’s- it’s like- it sings to you, the way that it’s written, it’s- it’s- the word order’s odd in some places and it sort of throws you off, but it gives it a really different quality to- to other works of prose I think. Eh, and it also has lots of interesting things to say aboot the Scots language versus the English language and how, eh you know- how they’ve been valued in different ways and how she feels mair emotionally attached to the Scots language than to the English language. So, yeah, it’s just a- it’s just a fantastic book. It’s probably my favourite book because it’s ain that I’ve went back to time and time again and I’ve read bits over and over again and if I ever find myself stuck on like a tr- a train or a plane or I’m bored, I’ll bring up the book on my phone and I’ll hae a wee read of- a bit of it. Eh I’ve got a favourite chapter and I- I ging back to that chapter and I’ve read it heaps of times. So, aye, proably that would- that would hae to be my favourite book.

I think the maist precious thing that I own is eh- is actually an audio recording. It’s no- it’s no a thing, it’s no worth ony money. But eh, I ken somebody that used to work at the community centre in the toon that I’m fae and at that community centre there was a weekly reminiscence group. And the reminiscence group was for older folk to ging along to, and they spoke aboot fitt the toon used to be like and ken it was a’ kind of topics about days of- days of old. And they would speak aboot rationing, and they would speak aboot growing up and getting married and- ken every week they had a different topic. Maybe it’d be speaking aboot- speaking aboot the weather or speaking aboot Christmas. Eh, and every week they did this and my mam was one of the folk that helped to run the group as well. And both my grannies went to the group every week. And we kent that there were recordings of it, but the mannie that did the recordings then got no well and- and had dementia. So I thought we’d never manage to get a hold of the recordings and then through his family, eh and through the community centre, somebody passed it on to me. And I got the full recordings of a’ their different reminiscence sessions, and it was- this was maybe three or four years after one of my grannies had died, and I dinna really hae a lot of audio or video materials of my grannie. Eh and I managed to finally get these files to work, they were a bittie tricky, I had to run them on a Windows PC, which- which was my usual, and I finally got them to work and then I started listening to them. And I was sitting in my office at work listening to them, and I heard my grannies voice for the first time in three or four years, and I started greeting in my office, ‘cause I just- I was- I was over- overcome by it. Eh I didnae think it would- that it would upset me. It wa- I wasnae even upset, I was just- I felt- I felt like she was just there, like she was much closer than she’d been in a long time, ‘cause I think hearing somebody’s voice and hearing them speaking naturally, no like performing onything, eh just speaking naturally and telling stories. That was really really special. So I hae that recording noo, eh and it’s got both my grannies speaking on it. One of my grannies is still with us, eh but when the day comes that she’s no with us- with us ony mair as well, it’s going to be a- it’s a precious thing to- to hae those- hae those recordings of both my grannies speaking about their lives and eh, yeah, hearing their voices.

I think probably me. I think I was aieways the bossy bigger sister. I think I still am. Eh, it’s just me and my brother, my brother’s four years younger than me. Eh and I think I’ve- yeah I’ve aieways been a bittie bossy with him. Although he sometimes needs somebody to be bossy, or maybe that’s just me being bossy <laughs> Eh in terms of fechts, I think we would- in terms of physical fechts, aw we probably- we probably did have physical fechts noo that I think of it. I think- I think a’ siblings do. Eh he probably- yeah, he definitely got to a stage farr he got bigger and stronger than me, so then I had to rethink my tactics. Eh in terms of verbal sparring I think maybe I had the upper hand, but eh we try no to fecht ower much. We do actua- we get on awfu’ well, me and my brother, we’re best pals. Eh we ging to the fitba’ the-gither, we play in a pipe band the-gither, we see- we see plenty of each other. Eh, but yeah, I think I had- if we were in a fecht I would’ve often had the- the sort of upper hand with the- with the cutting comments, but he definetly got to a stage farr he got bigger and stronger so I wouldnae have picked a- a physical fecht with him at that point.

My biggest hope for the future is that the world will just sort itsel oot. I think we’re in such a scary slide towards, eh, I dinna want to say fascism but I suppose it is fascism in some ways. You see so many authoritarian regimes and eh politicians that are just aiming for populism and intolerance and eh- we’re seeing in the news recently so many- so many politicians that are you know, ken trying to flex their muscles in terms of encroaching on other countries and I just think it’s a really dangerous time. And for onybody that kens onything aboot history, we’ve seen this happening afore heaps of times. And I think it’s just- I feel like we’re sitting in war’s waiting room. I think it’s- I was reading aboot- eh they were speaking aboot fann does a world start and they were speaking about World War One and World War Two and other wars, and they were saying that there’s a good chance World War Three has already started and we’re just in a downwards slide towards it and we dinna ken, which is a bit of a terrifying prospect. So, my biggest hope for the future is a bittie cliché to say it, but my biggest hope for the future is just peacefulness, peace, and that we can learn fae our mistakes of the past, and that we can be better folk, and we can just get along. That would be the ultimate dream.

Well I’ve got twa skills that I’d like to develop. So I already play eh musical instruments, but I would really like to be able to play the accordion. And I actually hae an old accordion in my hoose and I’ve attempted to learn it, but it’s just trying to get the time eh- trying to get the time to sit doon and dedicate yoursel to something fann you’re working full-time and you’ve got a busy job and busy hobbies and busy family life, it’s no- it’s no easy to find the time to start something new. Eh but aye, I would- I would really like to be able to play the piano accordion. <laughs> Maybe fann I retire, that’ll be ain of my- ain of my projects that I could- that I could try and tak up. Eh, other skills, I would really like- I would really like to be able to speak more languages. Eh, I’ve been doing German lessons for a while and I dinna think I’m awfu’ good at it. I’m getting there slowly but I just feel like languages learning doesnae really come that easily to me. Eh, but yeah I would definitely like to dedicate myself mair to that in the future. It’s ain of these things though farr I think I would get on better if I was biding in a place. So like if I was biding in Germany or in a German speaking country farr I would hae to speak it mair every day. Eh I think that would- I think I would learn faster if I did it that way, but at the moment it just seems like a bit of a- a bit of a [inc] But eh hopefully I’ll get there eventually. So aye, I would like to play mair musical instruments and I would like to learn mair languages, eh that would be the main skills I would like to learn going forward.

To be honest nooadays, I think my perfect weekend would ha- hae minimal socialising. Eh I-I’m always quite happy fann I hae a weekend farr there’s just nothing to do and I can just bide at hame, I can ging oot and walk a dog, I can sit and watch some TV, I can hae a lang lie, I can maybe get something fine bought in for my tea. Eh, I div like to ging oot noo and again, ging oot with some pals for tea, or- dinna really ging oot partying or clubbing or anything like that onymair, but I div- I div enjoy a night oot. The problem with a night oot is that it often scuppers your whole weekend, ‘cause you ging oot on the Friday night or a Saturday night, and then you spend the next day feeling rough, and then afore you ken it, it’s Monday and it’s time to ging back to work. Eh, so, aye nooadays, I’m definitely mair of a fan of a- a low-key weekend. A low-key weekend with eh nothing much to do, dinna have to mak myself look bonnie to ging oot onywhere, eh and I can just- just do what I want to do. That would be ideal.

So I play the bagpipes, and I’ve played the bagpipes- so I started learning the chanter. So you start learning the practice chanter first of a’. Eh I started learning the chanter fann I was ten year old, and I’m noo thirty-six <laughs> So, I’ve been playing eh pipes for a good- I’ve been playing oot with the pipe band for about twenty-three, twenty-four year I think. Eh and then a couple of years of learning afore that as well. So it’s been a- a big part of my life. Eh, so play the bagpipes in a pipe band, eh and a’ my best pals are in the pipe band as well, so it’s a big part of my- my social life. My brother also plays a big drum in the pipe band. Eh so, I’ve got a family connection to the band as well. Eh we ging oot every weekend during the summer usually, playing at things like highland games, eh local fairs, parades, that kind of thing. And aye, it’s a- it’s a- it’s a great social life. Eh I did play the piano when I was younger, eh but I havenae really kept that up. I can- I can still tootle awa on the piano, but I’m no- no- I’m no awfu’ good. If I … and had some time to properly try to learn something I could pick it up pretty quickly, but eh aye I havenae played it in quite a while. So, bagpipes is my- my main instru- instrument. Eh and I also teach bagpipes noo, so once a week I’ve got twa different classes. I’ve got a- a- a class of youngsters that I teach, eh teach them the bagpipes, and then I’ve also got an adult class of beginners. So I teach them in groups, eh and I’ve been doing that for quite- quite a few years noo, just trying to get folk from the community in, learn a new instrument, learn a new skill, and then hopefully feed them through into the pipe band. So our pipe band has been running for over a hundred years. So, we’re really keen to try and eh promote the future of the band and to keep it going and- and the way to keep it going is to- is to teach new folk and get them- get them playing the pipes.

My favourite teacher was my French teacher because he was- he was just fantastic. He was ain of the maist inspiring teachers that you could ever ask for. Eh I was so feart of him for a start. So, fann I first started secondary school, he wasnae actually my French teacher. He was eh just this scary mannie that would ging aboot the school and, even though he was English- he was English teaching in Scotland, but he only ever spoke French. So, if he spoke to you in the corridor, he would speak to you in French and if he came into your classroom to speak to another teacher, he would only speak in French. And if he ever covered your class as a- like a substitute teacher ‘cause your teacher was off no well, he would only speak in French. So, abody was terrified of him, ‘cause if you didn’t speak French or if you were just learning it like we were in first year, he was- it was pretty terrifying. Eh, and then in my third year I got him as my teacher like, eh, permanently. He became my teacher for standard grade French and then Higher French. And yeah once he was my actual teacher, I sort of- I got it. Because the immersion process for learning a language definitely works better than just bits here and there. So once- once he was actually my teacher, and he would only speak to you in French, you saw how- how effective it was. And he was a great teacher, he- he aieways made athing really fun, eh he aieways- he would hae songs that he would sing to teach us things aboot French, and he just had a really- a really good sense of humour. And we used to aieways love it fann another teacher would come into the class. Ken you would be in the middle of your class and maybe the deputy head would come in to ask a question, or a guidance teacher would come in to ask to speak to a pupil. Eh and this teacher, he would only speak to onybody that came into his room in French. So, we used to look forward to folk coming and asking a question to see them getting a’, eh- getting a’ hot up under the collar fann they didnae ken the way to reply in French. So aye, he was- he was really amusing and he’s probably the teacher that I learnt the maist fae. Eh but also the teacher that stands oot as just being a total character.